अगर मेते पता चलोलु कि अधा घंटा मां कुछ मेहमान ऊंण वला छिन राता खाणो ते। त मैं कुच्छ नि करोलू, मैं सबसे पलि भात और दाल बणे द्योलु। भात अर दाल बणौण मां मुश्किल से मुश्किल पंद्रह मिनट या बीस मिनट लगदन। तेका अलावा मैं साथ मां सलाद काट द्योलु। प्याज टमाटर खीरा यि सब चीज काटी ते मैं एक प्लेट मां रखि द्योलु। और सि तेते बड़ा चाव से खे सकदन।